أنوض صباح بكري، أنوض صباح بكري أنوض مع ستا و لا سبعا على حساب الخدما أيا نوض مبعد نروح ن-نتوضا نصلي، مبعد نروح نتقهوى، نتقهوي نخرج نروح نخدم أسيدي، أنخدم مبعد نروح نتغذى، مبعد هذاك وين نزيد نروح نخدم، مبعد في الليل نرقد نروح مع تسعا و لا العشرا نروح نغسل وجهي نصلي و نرقد.